Budaya Turki perpaduan antara tradisi kuno, pengaruh Timor tengah, no warisan Eropa mencerminkan sejarah manalu no keragaman etnis nai negara ndia.